Adu nye ba'nel <hesitation> nye ka nyele kuar nya ba'nel mbe ba que inki nke la ke Kem le le pkem undi o'nel nte adu inye ba nel inye ba'nel mbe ba que a due nye ka Nur echi a du nye bo yen letem a'du nye otuab o'le o'nel nye nke imoile be kel nke chumanke ba'nel ba Tor chor gafele Kal Kal a'du anye a'fele ka ka kanar bo yen letem ambu bala tuab ole o'nel key bosong a'man kue Kem kele mu apka a'du anye a mu kor qua inyen kan ten ge song ke na ka ten nyen a'man le o'nel ba tua ba woe wan o'nel ba tua ba o dem ge'se ofu me ke chimnen ba lar wor o'nel amu nke otua ba kor gea'r a're kato'r o'nel esong eya wank a kato'r o'kea nke ora di le fle le bua ba Fu nke a Kia ba nel kana kana bafle le boshi a'ole o'nel ba'nel ba tor ba flee kabe kabe ntuaba nlea tuabe ba'nel ba tor ba que tebe o'r tebe ba'nel a'du 6wa o'nel qadu Baki opkel letem wa ke ke aye a'nkea na ba nu gaji ba ga zonk o'nel ah ye O kpa o kpang Biko gbad o-bii o-da kped o da kped e-rem bato kena mba kie kefang akpuga nyi babab. o ba o-ba Koo ne wo. o shuom ne nki o-da kye kiked nki nyi o-nyiung. o tca a mu mu nyi o-nyiung ki tcen na nyi o-ri babab esang. onyin mu a da kye nyi o–yip o-da ko o kye akwu. Baned bato ba-fire ne edu nyi ba kwu ba Koo ekpere nyi baned mbe ba fire nyi bê Azong edu nyi nen. nyi nyi a ri. ndu bua esim n-chi ta azin buan eten nyi ba kwu ba kier efeng babab kitchen nna mbe ba jia. edu nyi aanyi e mu xen fii bakire mbe akwu mbe ba chi eten Biem mbi nyi chi kurun banchi eten chuoo ba a-nyid kanbi chi wa nang ori ori ba da-jwo kanki te te ba-kpo. Nke Biem ambi bi fin nya? Kinun. ke na omiring e fang mu mu a ri a Fu Biem mbin bi kwu bi chu be chuoo. a a nki a-ri a Fu erwom chuoo e-be e. azong erwom nyin banchi eten bane eten ba mu uba a nyid kanyi a a-nyiung a Kam be ke bise ke na ebong? ajpen elen nyi bi mu nyi. bi mu u Kyu. azong Biem nyi be e-fwod Azong birdying nyi be e-fwod bi kwce bi rdyi nki ki a ri. ki wa ke Kong ki tca Tete ki ba a-fire ekiu nyi baned ba kwu ba akpo. baned ba kwu ba kpo ekui ba fii to ba kaan ke bankere mbe banchi eten. a-ri a Fu banchi eten mbe ba kaan ba rii. one oto mu o rii bajam ajye batsnghe ba twom. kantik a a oned o byi ba jam ajye banyi ba shoum akwa ba rang. o-ngua ne nkyi o. o-kan o ki mu ki fii ene ke bankere banchi eten. kirien ki fire ene ke na akpen nyi bi muu bi kyuu. azong edu nyi bi mu bitong. biked mbi be kwu byi nyiung ki tcen na bi jia banchi eten ba da man-e-nyung ekab nyi ba da Kam ba ri baned ba kye ke esang kinun bi kwu chi ba ri. a kwu chi ba ri. a kwu a ri kaa nyin wasung o kwu o-kyuu o-yip wan bone o-kye ba-juu. nyi o-kped e-jia enang. ba a rdyi kanyi ne ye e?byi fii bi kabe nki I anyi nki da me e-kum ne nki anyi. nki nki a ri a Fu kirun. Biem Biem byi-i-fire be ne busong ke edu nyi bi mu bi tong. bi fii to bi man e-kwa chuom nki gunong nki bi da chuab ori oned e bi fii to bi man e-kyu bi kabe